Buloo puruko i ye a kuu a ye seneyaa, i be i bulu fuloo bee le kuu la ňoŋ na. Iyoo, i be konotoo kuu la le i ye bulu kaŋo fanaŋ kuu. Mee niŋ saafina ti jee fo i ye mee a kuo la. bari niŋ saafinoo bi jee, a ka i, a kai ransee le, haa, a ye seneyaa juuna